Españ du yo ruunde non jogiinde ɓuuɓol sanne sanne, faa nees ana jippoo. Wakkati ana wara duu, so a ƴeewii, too ana wula. Yo nokku non duu toɓeteeɗo.